ځینې خواړه د خولې بدبويي پیدا کوي. لکه پیاز چې تېز بوی لري. اوږه هم د اوږدمهاله بدبويي لامل کېږي. ډېر خوږ خواړه د باکتریا لپاره زمینه برابروي. سوځېدلي او تېل لرونکي خواړه بوی زیاتوي. کافي او قهوه هم خوله وچه کوي. مغز لرونکي خواړه که نه پاک سي، بوی ورکوي